Noho mākou i ka ʻaina kuʻokoʻa o Amelika, o ka mākou kanawai o Amelika ua kapaʻia hōʻike ke kuʻokoʻa no laila hiki iā mākou ke haʻi ʻōlelo i kekahi mau mea ʻōlelo a ʻaʻole ke kanaka e haʻi iā mākou, "E, hāmau ʻoukou, ʻaʻole hiki iā ʻoukou ke ʻōlelo pēlā!"